لوكان جيت طير كون تمنيت نكون نسر راه على الأقل نحلق من بعيد، نسر لأنه حيوان صح يقعر، يا ودي ميقبلش الذل و يعض روحو يروح يمرض يقتل روحو مايي، و و ما يمرضش يعيش عيشة الذل، أنا نعود نسر و نصيد دوك الحنوشا و لفاع و كون نشد جد باباهم الحلوف نقتلهم أسيدي، نحكم الفيران ناكلها و هذي هي.